Peru haste khai somudro mura kotor tei bolong kotor bai khopjak haste. Aboni bagui peru haste ni nokbar twuibar hatai rwgui juda juda. Somudra ganani haste jemon lima tei arequipa hai jagao kwchangma tei borof klai o. Andean hatai jemon cusco tei machu picchu jagao khe kwchang kwran tei watui wawui mano. Amazon hatai jemon iquitos tei puerto maldonado hai jagao khe bisi rwgui tungma koloma tei watui wngui mano. Juda juda hatai tongma bagui peru haste ni nokbar twuibar khe jora tongthokma jorao tungma tei jorao watui wama tongo.